Yam festivaly io da anisan'ny fety lehibe a Nizeria agny i io natao handrarahana ovy na ny voanjo. Da misy koa engungun izao amindreo agny; fetin-draza i io izay mitafy saribakoly manaja ny mpandevy.